ऑस्ट्रेलियन संस्कृती खूप वायब्रण्ट आणि डिव्हर्स ब्लेंड, शेप्ड बाय इट्स इंडिजिनस हेरिटेज, ब्रिटिश कॉलोनियल पास्ट, आणि ऑनगोइंग मल्टीकल्चरल इमिग्रेशन असा। ऑस्ट्रेलियाच्या अॅबॉरिजिनल आणि टॉरेस स्ट्रेट आयलँडर लोकांकडे याचा अर्ता चर जगातली सगळ्यात जुनी जीवनत व संस्कृति आहे। तेंच्या संपन्न परंपरा, ज्यामध्ये कला, गोष्टी सांगणं, आणि जमिनीसोबतची खोल नातं ह्यांचा समावेश आहे, ह्यांना वाढता ओळख आणि साजरा केला जातो असा। ऑस्ट्रेलियाकडे प्रगतीशील कला दृश्य, ज्यामध्ये इंडिजिनस आर्टपासून समकालीन संगीत, चित्रपट, आणि थिएटरचा समावेश आहे असा।